واحد النهار واحد الاميرة لقات واحد الخريطة غامضة مافهماتش ديال اش لقاتها فالبيت ديالها فواحد البلاصة مخبية مزيان و من بعد عرضات على الام ديالهاو الاب ديالها و كالتليهم اشنو واقع و فكرو مزيان ديال من و لقاو انها ديال جدهم السابع و انه كان مخبي فيها واحد الممتلكات كتيرة و اسرار عضيمة و مشاو كيقلبو عليهم